Injo punna la sekki, rammang-rammang mi ni sa'ring kalea angkua la rammusuki, la <hesitation> lo'loro urusua ansulu <hesitation> anu intu biasa ballo todo e balle, iya injo ballea biasa punna lapa'risi mi ulua bal-ballo ni pallu nai, ni paru-paru ni pallu nai nampa ni sareang i naik ulua ni lopu i naik do, <hesitation> jari injo punna rammusuki biasa na intu rammusus dinging ngase kale-kalea, padaki nu la hambang, <hesitation> anu ballo todo ni inung ta ele, pucuk kaliki, mingka hatangna todoja isse intu pai' punna anu iya, punna pucuk kaliki, ka punna sikalija injo ni inung iya biasa tappa ballo pakkasia a, biasana nu tappa ballo pappisa'ringia do, mingka rie todo intu biasa <hesitation> anu paka sarring i anu a iya, ese' a, punna ngangreki kanre-kanreang nu tanning do, injo punna ni issemi kalea punna nu sekki, anda maki pole sambarang ni kanre, ka iya to injo tala tu maraeng la sessa, gitte to ji tu la se'a la sessa, jari injo punna ni issemi kale angkua tala sannaki nganu nu tanning-tanning, <hesitation> injo punna ni pattambai pole angkua langangreki nu tanning, pila la se' maki injo pole kamangeang na mo. <hesitation> ciri-cirina injo punna riemi ni sa'ring anrammang-rammang rikalea angkua la more ki, anginung memang maki ile, punna langinungki ile-ile nu bangsa injo ramu-ramuanga <hesitation> anu ballo intu ni inung ere hanga' na ce'la, ballo to intu punna moreki nampa la sekki do, <hesitation> punna bangsa mae ramu-ramuang, <hesitation> tanging-tanging ballo todo, nansulu ngase se'a ballo tappa ballo intu pakkasia a punna maingki ni sare tanging-tanging atauka punna langanui kamangeang na nginungki anu <hesitation> ile mixagrip flu dan batuk.